كيف يمكنك خبز كعكة بسيطة؟ أول شي، تخلط كوب طحين مع نص كوب سكر وملعقة بيكنج باودر، وتضيف رشة ملح. بعدها، تخلط بيضتين مع نصف كوب حليب وربع كوب زيت، وبتخلط المكونات الجافة والسائلة مع بعض وتصبها في صينية. تخبزها في فرن حامي على حرارة مية وثمانين درجة لمدة ثلاثين دقيقة، وبعدها تتركها تبرد وتزينها حسب ذوقك.